Karazana fanaka ndraiky a: misy akeo zao salon, latabatra, <hesitation> seza, armoara <hesitation> table basy, de bahut a, de kômody, de table de nuit.